कॅनेडियन संस्कृति मल्टीकल्चरलिझम असा आणि हायसार "कल्चरल मोझैक" एक सोसाएटी मेईता। फर्स्ट नेशन्स, इनुइट, आणि मेटीस लोकांची संस्कृती तेंची ओळख मानून ते म्हणतात। तेंची परंपरा, भाषा, आणि कला स्वरूप देशाच्या सांस्कृतिक वारश्यात महत्त्वाचा भाग आहेत। तेंच्या भितून टोलरंस आणि इन्क्लूसिविटी। विविधतेबद्दल आदर। विनम्रता आणि समुदायाची जाणीव। सामाजिक न्याय। आउटडोर संस्कृति कॅनडाचं विशाल आणि बारा दिसपी दृश्य आहेत।